'Da 'bluhba ken :a :ne-a deh :eh no-a 'kmo 'jeh <hesitation> :or 'nyor-a 'ble-a dha 'bluhba ken or-: 'dhu, 'yi-'sleh-eh:. :mor :on 'ble deh+-a klehkpeh :bleee:, :mor :on sei' 'sleh, :on se 'kmo 'jeh 'ble. neh :mor :on :nmor 'yi-dih :nmoror' :on no zlanmaneh, :mor :on no :gborlihmowle, :mor :on sei' 'sleh, an-a kplen sei' 'sleh <hesitation> :on se 'kmo 'jeh 'ble. Deh-a 'jeh dha 'bluhba keh :mor :on taa nyor 'sasa' :dhororn'-a po, :on taa nyor+ dih bo-dih, :on taa nyor 'sih-dih 'tmo-dih, <hesitation> :on se 'kmo 'jeh 'ble. Jorwor: :mor an no-eh dha 'bluhba ken, :mor :on taa nyor: :dhororn' 'jeh-a po, :mor nyor+ :za dhih :mor :on taa <hesitation> 'gen 'jeh-a chehn, <hesitation> :mor no 'kmo 'jeh. :on 'bei'-a deh on dhe-a dha dih, <hesitation> glu gor 'gwie' <hesitation> an pa :on 'ye-dih 'pehn :on 'ye 'mo mu 'duo:-eh, <hesitation> 'nynor-bholo 'nor 'mani: or-a'a: :soon-a' dhih bo or se-uh :pa-dih :on mu :on kpon 'gwie' :dao' :on :nyna 'o dih <hesitation> :on di :on di-uh quick quick, 'dhobo: 'dhobo: <hesitation> eh :se 'kmo 'jeh. Jorwor: :mor eh 'dhu deh :an mu-a no :mor eh 'slih 'i, :mor :an 'kpa nyor+-a dhih-dih, dhih :en se-a :on worn kor, dhih mor :en se-a 'o :on bo :korn :mor :an 'kpa 'de en 'di, :mor mor :on 'kpa 'de en 'di, <hesitation> :an :za dhih 'jeh-' 'de en 'di, :za 'sasa' dhih 'de en 'di, deh :eh 'ye-eh no :gwlor-nyor+ <hesitation> 'ye-a 'nyieh-eh dih, deh :eh 'ye-eh no :gwlor-nyor+ 'ye-a jeh, on 'ye-a 'dlu+ de :po-dih:, gwlor 'ye-a ya :gba, eh 'bleh 'bleh :due' :mor :on :ne 'de eh 'di, :yee' <hesitation> :an-a' 'kmo :on 'ble-a, :yee' on :se 'kmo 'jeh. <hesitation> deh zon-a no-a eh-: 'de senna :porluh-', :yee' deh 'jeh-a no-a, deh 'jeh-a no-a 'da 'bluhba ken eh-: no 'kmo 'jeh. 'Kmo 'sororn', 'sena: 'kmo-: 'kmo 'jeh-:. :mor :on :taa sena: kmo no, :yee' <hesitation> eh :se 'kmo 'jeh-a :ne-eh <hesitation> :an no, <hesitation> deh+ :an no-a en :za gbor 'meh. :eh :korn dhih-eh 'wee', deh zon :mor :on no-eh :mor ti nyne 'o, deh <hesitation> deh eh mu-a :on ya :ya-dih-', <noise> :mor :on :dhe-dih :yee' yubo-eh :eh mor :on :due' an :porluh-a zorn-a kpa-a <hesitation> or mu :on :sorbor-dih:. :eh :korn dhih-eh 'wee', deh :on no-a zama :on 'da-a nyor :se :on 'ye, :oror' nyor se-ih yubo:, :oror' nyor de-ih 'worn,. <hesitation> nyor se an 'torn 'ble, <hesitation> on se :on worn 'i 'beh-dih:, deh eh-: :ne 'o :eh 'beh-dih: :on 'worn 'i, :mor ti nyne 'o :eh :yeh-dih :on ken, pasanan' nyor :an po-a :an 'sogbo-' :an no-a no-eh no-eh deh eh 'ye-a no :eh se :ne, no-eh eh se deh ken kpa, pasaa' <hesitation> on :gba gbor-dih, on :tehn-dih :on gbor-dih, 'de jorwor: :an no a!, :mor 'on 'ye-eh dee :yee' deh :daa 'on 'be zela: 'on :gwluhuh' on 'ye-a no :yee' 'on se-eh no 'o, 'neh 'on no-eh :naa eh zi 'o, :yee' 'on se-eh no :dele' ka 'o, :yee' ti mo zi. <hesitation> ti :on 'ye-a :porluh-dih :na-dih :dee :on se :porluh-dih :na-dih. :yee' eh-' dhih dha 'bluhba ken :a :ne-a, nyor :or ne-a 'o :or na-dih-a :porluh-dih :mor no nyor 'jeh. :mor :or :ne-a 'o or-'a :na-dih-a :porluh-dih, :or no-a deh 'suh, :on :se nyor 'jeh. :gwlor-nyor 'jeh no-eh 'wluh 'de :porluh-a dih :na-dih-eh bo. Eh :korn nyor-kpalu :due' on 'da or 'nyne mor :na-dih :porluh dih, :yee' :yor :or ne-a 'o or 'nyne :mor 'dhele :an 'jeh-dih, :yee' :or :ne-a 'o or 'nyne :mor :za :porluh 'sororn', :yee' on :mor :daa :naa an 'nyne on 'dhu-a <hesitation> en kpa deh ken <hesitation> dha 'bluhba ken. En 'wluh 'de yai' 'de en yi :dha 'bluhba ken, :eh :mor, :na-dih :porluh-dih-:, dhele: :an 'jeh-dih-:, 'dekorn, :za porluh 'sororn-:. :mor :an mu deh no-', dhih-a 'jeh :an mu-a no-' yubo-ih. Vorn-a 'jeh an no-a nyor :daa or vorn 'o, or vorn 'o, :mor :on :sorn 'suh <hesitation> :ka :on di-a gla, :an boolor-a nyor 'gbo 'gbo :on se-: nyor borlor 'i. :mor :on borlor: nyor :glaa'e, :zeen 'de ybei' 'de on 'ye-a 'o a 'yle dhih a za-a a 'yle a 'ye en bho bla, :eh :korn dhih :eh 'wee', bho mo-: no :zai' wlu. On 'da dha a :za-' 'de a vorn-a 'kpun:nukpun' a 'yle, a 'yle, :mor :yor :daa 'yle a 'yle dhih a :za-' a 'ye en bho dih bla. 'Do dha en bho-dih :bla 'da :dao', 'de en mo-: :za 'da :dao', 'do :yor :dao' or 'tmo-dih 'sih, deh :eh :korn-a dhih 'de or 'tmo-a 'sih eh-: 'dhu, <hesitation> or pobo 'de yai', or kpon 'kaboka+ or 'ye 'gen :korn, :ka eh :yeh 'ye :eh :ne or 'ye 'gen :korn. Or se 'gen :korn, jorwor: or mu 'sih 'tmo-' eh 'dhu a 'yle a 'ye zabe' zi 'i eh-: 'o.